Pi èssiri sinceru, siccomu nun nni capisciu nenti, la megghiu cosa chi putissi fari è chidda di purtalla a un meccànicu: iddu ci po dari na bedda cuntrullata pi vìdiri li condizzioni, tantu di lu muturi quantu di la carrozzerìa; nun fussi pi nenti bonu accattari na màchina incidentata o ca già non funziona bonu.